Kua etiopia jaeve africano, kuape oïmema esagua, ïru tëtä guasu peguarete ou kua tëtä pe, jare oiko vaera jaereta ndive, jokoropi oyoavïko jekoreta, ëreï añave oiko reta vaera, jaeretako oikua mbaeko oasa jare añaverupi oikoreta vaera